Takanologis waylii defgol, waɗi ɗum ko ɓuri yaawde, ko ɓuri moƴƴude, ko ɓuri welde. ko wayi no apps Cooking, renndooji cooking e nder laylayti renndo